Preferirìu vivi ënt ün mund sensa puvertà përché le persun-e ch'an pa 'd soldi a sun a vivu propi mal e al an pa acès a tante coze anche a le cüre per le maladìe e custa al e la razun